Fomba <hesitation> fagnanovagna légume agnaty lafaoro na fomba fandrahoagna azy ndreky, tetitetehina madinika ny légume na <hesitation> légume eto na pomme de terre na karôty na <hesitation> karaha regny, de izy aminjeo, atsofotra agnatin' le lafaoro, de arakarakan'ny <hesitation> ohatra hoe ela- elaela <hesitation> masaka ny karôty ndreky pomme de terre atao elaela izy ka na atao madinidiniky, raha ohatra hoe malakilaky masaka ny tômaty na poireaux na poivron igny atao malakilaky satria tsy mitovy zegny <hesitation> faelagnan'ny <hesitation> hamasahan'ny <hesitation> pomme de terre sy karôty amin'ny tômaty sy poivron karahan'jay.